نبدلهم سوجي, قادر نحكيلهم في سوجي طوندونس كو ساسوا فوطبول و لا فيوما و لا حاجة خرجة جديدة و لا ايستوار باش تمتم قاع يكونسونتريو معايا عاود تمتم نردهم للدرس